<laughs> A raha za ndreky alokany an, za ndreky mbola sy tagnaty ranomasina sady sy afaka magnaty ranomasina fa tamina documentaire ndreka nahitako ananjy hoe raha lôka de agnatina, tonga de mandeha mivondrona zareo, mandeha maromaro zany, rehefa maromaro zareo mandeha de karahan'zegny fihe- fihets- fomba fiainanjareo, de igny zareo sady mie- mihinan-kanina zareo, zareo mandeha maromaro igny amizay sy mora maty.